कोइ तेक् भियक्ति जिबन? एजोर् एजोर् अजन् मनर् प्रए भल् लग, बन्धो ब बन्धबे थिक्यो परे। हरो है भियक्ति जति कुनो बत देखत्, किब अत कम् भोल् करे। है भियक्ति भोल्, <hesitation> भोल् तो तुमि है भियक्ति जन भ, है भल् दर् बोजदि बो परि बोलेपम्, भल् दर् कबो परि बोलेपम्, तुमि एतो से भोल् करिसि अरु नेक्स्त् तिमे। है भोल् कम् किति अनुकर्, तर् बदे तुमि नेजसो अत <hesitation> देस्ति भन्गि मतमत्, गेतु नेतन्त पोइजन् जर् बबे, भोलर् <hesitation> को जोअन्। भ्होलर् एक् देस्ति भन्गि ब मन किकुत, इति किप्ल पोइजन् जर् भोल्, भोल् ओले, <hesitation> है भोलर् अको फुर्थनि कोइ बपुर् अत नेतन्त पोइजन्।